<hesitation> Ilay fantatro an, ny hoe an'ny Brezila, manan an'izay "carnaval de Rio" izay. Ilay izy an tena hoe fety tena glady dia glady. Tena hoe olona aman-tapitrisa izany an, no midéfile mandihindihy an ampovoan'ny arabe. Misy olona tena tonga avy any amin'ny firenena hafa hoe izay fotsiny no atrehiny.